जसा की कुछ जानवर जसो माहौल रेवे, उसा ही अपने आप हे ढाल लेवे। ऊणी चलावरण केवे। मौसम के हिसाब से अपणो रंग बदल ले। जसा मौसम रेवे उसा ही ऊके अनुकूल होजा। जसा खरगोश बरसात में भूरो होजा। गर्मी में सफेद होजा। दूसरा जानवर से बचबा काने अपणो रंग बदल लेवे। उसे छलावरण केवे।